Äj ntzäkpa't äj arroz nkojtapya't aceite, ya cuando pijpa je aceite, y tze'patä äjtyä arroz y golatzäkpa't ya embrocatzäkpa't je sartenhojmä, freitzäkpa't ya que ijtu'p usya'k este nkennpa't que ya doratzäjku'p usyäk, nkojtapya't je cebolla, tomate, luego je nyä' ja'ku känhu, despues de que kanhu'ap este nku'tpatä sardinaji'k o säkji'k o yoya wi'kuji'k.